No lukuku xhi navenxhi chí, iyu kuxlu iyo'o iyoo yo'o flo litakaxhi nan luluñan ta hí hi yo'ó koo xo yo'o, divii cubetas xo yo'o yo nuñon tutexo, yo'o takaxkuxle lunion lunantuxu xhí yeloku naáxa telvii, ku flu'u takaxhina iyo'o kuxhian xhiná.